Mhwai a ganu bəg mai guru bəm nhwai a garu ashe be bəg mama mai bake tau kare təng shayi ba yei məng ama dodre təng bəg shinu yi pən yi voh dod beh ke dod təng mare kai inda a bəg rig sa bəg rig sa ajirenni bəg hwo yi voh pyena-pyena beh ma kid rig yi bəg-bəg bəg yi bijiu yi jií nane yi doudou mbai nsane yi ye yəg tannu-bubani, ma zaīn yi ma ya zaīn iye doudou mye ngəd zapər mbai sa bujui buba she nmonjen iri bubashe məng a zeu mya ayabba kau mpər ha anri bəg ma’ sa bujin rig awoi, mpər ha gab yimpər ha bujiu nəm fyeg-fyeg deje funishumen bai tuubairari manene rig təg a ha kuma yi mpər ke kuma hwo jií rig ke wa dan bai yi mpər ha ba məng bake sid nanəm ashe jirenai abəg ridnəd yenʒ ama anri ke bujiu bəg hwo bujiu rig gbab zang mpər ha ma keid ku zik bai yi mpər ha mpər ma keid ku zik bai yi mpər ha ashe di nzam. Beh bəg shinu mai ke gau beh bəg sha mai kain bəg fəm yi bayaiməng bəg rig wab yi tri irig ya tri beh bəg ri, irig bən beh kəm kəm beh ayi shi ka di yai bəg rig wab yi tri yi ka rig fəg dori tri buziun bayai məng bəg ka ning yi məng ba aka ma san məng bəg rig ebang yi tri ashe dori mai bəg mpər bake, ba bəg rig dəng yi tri ashe dori mai bəg mpər bake, ba ama sanməng bəg rig dəng yi, yi kah hwoi a voh bəg ri, bəg wab yi san-jan bəg ka wab yi feuin ba jirenai yi nəm ma fein ba jirenai məng yi bai sid daun inda ayi sid ha məng ashe ri bake bahubba sid yei in ba bəg rig sa nəng, bahubba kayi sid yei tunda nəng bəg-bəg she, bəg wab nəng nka rig hwo nəng voh pyen-pyena bahubba sid re yei bəg kah wab nəng məng nkah rig shad nəng shər ajangha akini wa ri ashe in bubba mzim məng.